सिक्कों क किनारों पर धारियाँ नकली सिक्के पहचानण म मदद करदु। पुराने समय म महंगे धातु क सिक्के कटिंग स बचण क लिए धारियाँ डाली होलि। आजकल यो सुरक्षा और डिज़ाइन क लिए इस्तेमाल होलु।